A jna ni kuu chilaa ore kala'ai takai, te lujua xikoxijloi, ni kuu ite a taka nda'a yuku, ye na ni'ii, te lujua kala'ai, na ni kuu loo ño, ye naá kuu lo kala'ai, <noise> te lujua nda kaku lava ka chilaa iyo yuku.